Ek samay pr sou aur utho. Islie shareer ko theek rahe. Sovan kee jagah theek banavo. Bichhaavan naram aur saaf ho. Kaamara thand aur shaant hove. Andhakaar jyaada hove to halke parade lagamei. Sove se pahale aaraam karo. Sove se pahale man shaant karo kitaab padho sangeet suno ya dhyaan lagao. Mobile aur tv door rakho. Sovaye se ek ghanta pahale phone tv mat dekho. Yah roshanee neend kharaab karen. Raat ko halka bhojan khao caffeine se bacho. Yog dhyan kro, sovan se pehle halka yog kro, jate mn aur sareer dono shaant kre. Din mai thoda vyayam kro. Isse raat ki neend gehri hove.